Pantolla, farmerka, kmishë, blluzë, fustan, fun, jakne, palltë, pulluver, setër, maicë, papuça, sandalla, patika, kpuca, çizme, çorapa, shall, dorza, kravatë, pantolla t'shkurtra, pizhama, mantill.